<hesitation> kulkas ini kan dia pe manfaat sebenarnya ba-dimanfaatkan banyak <hesitation> kalu kulkas ini kan <hesitation> apa <hesitation> pendingin to <hesitation> misalnya <hesitation> bisa buat bisa taru apa <hesitation> buah buah di dalam bisa taru <hesitation> makanang trus bisa-bisa juga taru apa namanya <hesitation> ikan daging yang dia pe kegunaan itu bisa kas tahan lama itu maksudnya makanang makanang atau daging daging yang dia cepat dia apa cepat rusak itu kalu taru di di di-di kulkas ini kan dia <hesitation> tahan lama gitu bisa berhare-bisa berhari hari tiga dua hari empat hari itu kan masih-masih tahan ah itu <hesitation> dia pe kegunaan misal soal soal makanang nah untuk ke-dia pe kegunaan yang lain kan misalnya kulkas ini kan torang bisa buat apa es batu turus <hesitation> turus dengan apa buat es batu itu bisa juga jual trus bisa dapat tong bisa dapa doi to selain itu juga misal bisa buat es untuk <hesitation> es lilin untuk torang <hesitation> jual nah trus.